Iyaki la merakie pusara manita kadena. Diorisoloata supaya di supaya marawa ditingka to manuk <hesitation> sisidukaki tu manuk dadali. <hesitation> mae maegalakun pasan alli ya to manuk dadali biasa biasa nukanajab biasa duka tei biasa kita kale munanranjo mi anaanta. <hesitation> Sisidukaki tu le la di <hesitation> bisai tu manuk, dicabut tu mai bulunna, dipembersihkan dui dui dipatonganan dolo wai dipatonangan dolo wai, mane to diparokko <hesitation> mane tu diparokkoi loi tu manuk, mane to <hesitation> alai bulu-buluna dibersihkan. <hesitation> Sisidukaki <hesitation> letoi-letoi <hesitation> ditata-tata ditata-tata si biccu manitoi pirai mane tu dipatama ki sipira. <noise> Sisidukaki <hesitation> tu sisidukaki dinasui <hesitation> diparokkoi <hesitation> piccin, diparokkoi syah, atau diparokkoi kunyi, si roamareking tolloi, si roamareking sambalai dialai tu bawang mane tu di mane tu <hesitation> nasi to bawang su bawa lada. Manetu diparokko to manu sambalai <hesitation> ya to dipakai nasi manuk, sa kompor ta apa na wai kompor ki kompor ta kompor usalian. <hesitation> itu mai manuk di nasi biasa jo diacarae, <hesitation> acara <hesitation> tu kawing, biasa jo e <hesitation> acara arisan, biasa duka to acara <hesitation> ke kudu ke keluarga ki. Bisa duka ke acara <hesitation> syukuran sisiduka ke acara <hesitation> lebaran. Sisiduka untuk ki <hesitation> sisiduka untuk ke <hesitation> to manu <hesitation> olam itu manuk kelamarikie manuk ditollo setengah matang, Kelamarikie manuk digoreng, kelamarikie manuk di <hesitation> panggang. Iyakie manuk di <hesitation> tollo dipamaloke dipamoleki nasunna, mane tu mane tu dipatamai sarre, mane tu dipatamai <hesitation> lada e pira. <hesitation> ki manuk di <hesitation> goreng ditata-tata tu manuk mane tu dipatama kuring, mane tu di <hesitation> mane tu di <hesitation> paroke bokang. Mane tu digoreng la dikampai itu manuk digoreng tena ditampae. Na mase ditampae biasa ma abung na na na mapahei dikandei. Sisiduka tu ki la di <hesitation> dipanggang tu manuk, dicincangi, digaraga satae, mane tu di <hesitation> parakebui bumbunna, mane tu dikande.